Ain dos hormas: lo avías tó hata'l bagu chicu, o lo hazis a trompatalega. Peru tiés de sabel la compaña, si ai pran o no. Si eris d'aviá-lu tó ties de tenel por cuenta si ain lugaris d'interés pal lugal ondi vaigas de vagancias pa poel echal un güen viaji.